Munumang napu kani se ndu de ngusaung pus napu l'eje que nip mbupajau porque ndua es ngusaung no se ken ngunjiu <laughs> y napu ngupay l'eje que nipep mbupajau pero ngusaung si y napu kani niljiañ nambu napu es jay kani l'eje que ndua kutseiñ kutau kunju rapu l'eje que kani kakejel kakejel pinyiuang l'aje rapu l'eje ndua per kauk taum es kani chichu napu kani y l'eje que es niljiañ pero nipem nipem najuy <noise> y kara kari kani nimix pus rapu es jay ngusaung pues es es baka'an rinyiaut pus rapu pus l'eje.